Ny karazana lapoaly haiko zao; lapoaly tsotra, saba, kastrôly ary fomba fampiasana azy saba izy kôfa ohatra hoe hikarankarana raha, lapoaly izy kôfa hoe hanendaka raha, kastrôly izy kôfa ohatra hoe hamariparitry na kafe, dité madinidiniky.